Muting maan nak muciil mé, mupulo mé min ulako néwato mat uñoow mo gujééna: guruto, sibuur, siféémb, gabak, sisankajumo, gukahal, gutotok.